Marina aloha fa fitsaboa amy henany zao maha lava velo nohon'ny taloha. Fa mahavoa azy koa anie, lafo ty vilin'ny fanafody, lafo koa ty vilin'ny fitsaboa. Farany manaly tsy zakan'ny fiarahamonina amizay satria fidira- fidiran-jala amin'olo zany tsy mitovy. Farany sahira zany fiarahamonina amy fitsaboa henany zao.